Jicaŋéén wanja aŋamé fuléjool nakaan, sén aŋa fo bu gawaaj béjoow bu gaféén, sin aŋa fo nawaaj min natosoor; néni alako tiin nugorénol, fulééj fa inja aŋa nawaaj natééy bépak.